אֶלְמַדָּה אֶלְלִי כַּאנְت כַּאנְחֵבּהָ פִּלְמַדְרַסָה בְּזַאף הִי אֶלְרִיַּاضִיָּאת, כַּאנְت כַּאנְחֵבּ נְחַלֶּל מַשָּׁاكִיל וְנְתַחַדֵּי רַאסִי בַּאש נְפְהַם כִּיפַאש אֶלְאַרְקָאם וְאֶלְקְוַאנִין וְכַאנְخְדֵם מַע בְּעְדִיַאתְהוּם, פַּפּ כָּאן תְּכַלִּינִי נְפַכְּּר בְּדַכַּא' וְתַנְדִ'ים וְכַאנְחִסּ בְּאֶלְרִדַּא מֵלִי כַּאנְחַל שִי מַסְאַאלָה תְּכּוּן צְעִיבָה, ḥַתִּי אֶלְמֻעַלִּם דִּיַאל אֶלְרִיַּاضִיָּאת כָּאן מְשַּׁجֵּע בְּזַאף וְכַאיְעְטִינַא מַשְּׁכֵּלָה וָاقְעִיַּה.